إذا بختار بين قضاء حياتي كلها، طفل أو شاب بالغ، يمكن أفضل أكون شاب بالغ كطفل، الحياة حلوة ومليانة، لعب، بس كشاب أقدر أحقق أحلامي، وأتعلم أشياء جديدة، وايد حلوة، أشياء بيكون عنده حرية وإستقلال، وهذه.